Kamalak ranglariga moslangan gullar haqida gapiradigan bo'lsam, albatta bunday gullar bor. Misol uchun, yashil ranga- kaktus mavjud va <hesitation> pushti ranga- pushti rangdagi atirgul, sariqqa- sariq rangdagi atirgul, oqqa- oq rangdagi atirgul va ko'k ya'ni moviy ranga esa gartenziya guli to'g'ri keladi.